<hesitation> olhubiryo wuka wukalhukolesya lhuwithe esyambendu ibiri. Wukalhubirayamu <hesitation> wukalwa okwamali iwaghenda okwamalembe so wukabya wukabirya wukatsuka wukasamalira eyo muyagha akalwira so wuka wukasamalhira eyomuyagha akalwira wama wamabirya bunyuma nyuma ebithi ebyawukabiraya bikasuba eya <hesitation> eyawukanza <hesitation> eri- eribirya. So ekyawukakolha wukahamba olhu olhubiryo lwawu iwalhubirya okwamalya, iwalhubirya iwalhubirya okwamali, iwabirya okwalwamali. So ebithi binu ebyawukabiraya wukabikumira hawumerere neryu iwabilusyahu iwabiwusa.